El dos mil i dezinuevi es un añu qu'en tiempus mos parecía que las cosas no divan mu bien peru es que ni mos goliamus que pal añu diva a venil el andanciu. Assinque la verdá es que cuesta de hazel memoria i recordal-si d'essi añu. Namás hazin seis añus peru col andanciu pahi que tolo d'enantis ya es estoria antigua. Me pahi qu'uvun elecionis el añu essi, no es? Cómu passa'l tiempu, chacha!